في يوم من الأيام ضاعت عائلة من الطيور وهم في الطريق في موسم الهجرة، والرياح كانت قوية جداً والمكان ضبابي وبعد مدة طويلة لقوا جزيرة صغيرة يقدروا يروحوا يريحوا فيها يعني كانوا يبوا يرتاحوا، وهناك اكتشفوا إن هدا المكان صار لهم مأوى آمن فقعدوا هناك يعني وكدة